naꞌ xne kon motor xc̲h̲oꞌbnis avión por x̱iꞌk nak zob gunu kwa kwa avión guꞌn motorn xchal gunu ga kon me siawu. <noise>